Ah punna e' kanre'-kanreang na ku ngai' ku ngai'a ya lohe' kah nakke' andai' yang kua' injo' ngase' kanre'-kanreang' ku ngai' ngaseng ke're mulai e' injo' e' anua' e' <hesitation> e' apa <hesitation> e' dumpi'-dumpi' ya, bangsa' e' dumpi'-dumpi' anua', e' baruasa e' injo' e' sannang ku ngai'nna injo' dumpi' eja', dumpi' eja' injo' biasa anu' hattangi beppanna', uhu'-uhu' hatang bepanna jari' biasa re' to pa acara-acara', acara-acara' na ku nganre' mingka nu' kungai' kalia' a biasa injo' punna nganu' do e' apalagi punna nganu' e' basso' hm kungai' kalia' njoa' e' biasa punna anu'i, punna cinna kalea' mang e' <hesitation> nganre' e' nganu a'ra nganre' basso' biasa harus pa lampa injo' allo'a na harus minto'pa ku kanre' kah masalahna punna tala ku kanre' uh mara'-maraeng' ku sa' mara'-maraeng ku sa'ring punna tala ku kanre'i jari' punna dokki'a harus minto'i harus todo' iya, kah masalahna palagi punna dumpi' pa'buntingan' re' injo' dikua' dumpi' le'leng injo' dumpi le'lenga iya beh punna re' pabuntingan ya iya harus minto'i iya mi to'njo ku hoja' rolo kah punna E' anu iya injo paling ku ngai', harus minto'i e'ku uppa injo' dumpi' le'lenga na ku anu' ba' baji' pakasia'ku kah injo' dumpi le'lenga iya uh kuhatang, hatang ngai' na jari' punna anu' iya, punna <hesitation> apa isse' arengna e' <hesitation> kanre-kanreang' ya mae' to e' anu e' basang mie' injo' mie', mie punna punna ri' sanggara palagi mie' sedap buh, e' nusipa' kalia' palagi punna pasi' bau'i anu e', e' bajao' buh sipa'i.